Comida <hesitation> yuui'inina kuja ndeeyu ndiuu ndiu'u daakaduña nuun xi'io tekuunxi'i jate ndiinda'a yiidi daakaduña nda'a yiidi te daanxi'iña tejiaa kujaxuui'inina tnaaiíninaxi teeñaa lulutedakeendooyo ñaandeeyu ndiu'u jate nde'e adi xeexi nde¿'e <hesitation> tnaai'ininaja kajnaxi va'a diko <hesitation> ne'e te ñaña ya'avinaja kajna xinde'e va'a ngabaxi anuna.